ʻO kaʻu mea e manaʻoʻiʻo ai, e ko kokua i ka ʻike maka ona meaʻai ʻoia no ka ʻohiʻa, ke kaloke, ka hua, ka pea hawaiʻi aiʻʻole ka palakali, ʻono ka palakali ʻono wau kela, <So> maikaʻi kela, ka pea hawaiʻi maikaʻi ka hua maikaʻi no ke kakahiaka, ke kaloke ʻae a me ka ʻohiʻa